Biljam ada ishia biria ada ishiani taa afan ishin dubet afan sedii lemish french iyo germany amine dum sagale ishin nyatu sagale biljan viazi yeden aminen chocolatine lila nyati amine sagale ishia tadibin maka ishia belgianseduve yeden stomp yeden amine rabbit alacreckine hinyatie. mambo wo ijarsa tane lila fan marti inama akii romanecksia faa familinen akama muhimu kaen won familia akama lila ijabanor jirt